China pegua reta opa oyuaviavi reta jaereta jou oime gunoi jaeko cantonesa, dinzu, jae picantes arroz fideo ndie jae jokua reta ma jou va.